हाँ जी बात सही है जितनी विविधता बए हमारे दोस्त रहेंगे उतना हमारा ज्ञान में इज़ाफ़ा करेंगे। हमारे मनोरंजन में इज़ाफ़ा करेंगे और उनके बहुत फायदे हैं। और ये चीज़ महत्वपूर्ण हैं हमें अपनी ओवरऑल ग्रोथ के काज जो है विविधताएं होनी चाहिएं। चाहे बुबदोस्तान में होन्ये चाहे और कौ चीज़ें में होन्ये अगर विविधता बए दोस्त रहेंगे। तो हमारे विविधताएं अपने जीवन में लाएंगे जाते जो है हमारा जीवन एक अच्छे रास्ते पे अग्रसर रहेगा।